Hagniny tegna tsara hoan'ny fahasalamagna ndraiky izy kôfa antegna le mekimeky re igny kôfa maraindraigny igny, <hesitation> tegna hoe ara-pahasalamagna malôha ôhatra hoe fruit, tsy mifidy hoe ze fruit tiantegna, aveke aminjegny na tsy zany atody igny atao agnatin'ny mofo satria efa meky na zany koa migiaka migiaka ronono.